L'añu dos mil i ventiunu hue la continación del andanciu i la huerça los proyeutus i eniciativas tovía estavan paraus. Hue'l añu de tola genti vacunal-si mentris que las medías d'ençonchamientu pos siguían velaí. Tamién me recuerdu delas elecionis presidencialis enos Estaus Uníus, que se celebrarun en noviembri i ara tienin síu otra vés, no es? Pos essu, qu'el andanciu mos aborró tolas recordanças.